פִוַחַד נַהָאר קַאנ וַחַד הַשַּבַּח קִיְתְחַלַע מַלְזְזָל, מַקִיְבְגִּיש הַלַיְל יִטִיח וְקַאנ דִימָא קַא יִקַלְבּ עַל הַדַּוּ, קַאנ קִיְסְכֵּן פִדַאר קְדִימָה וּלַקִין מִנִין תְּעַרְבּ הַשַּמְשׁ קִיְווּלִי קַלְבּוּ קִיְדְרַב בַּלְגְּהְד, קַאנ קִיְחַאוּל יִקַלְבּ עַל אִי שַמְעָה וְלָא פַאנּוּס בַּאש יִבְקָּא בְּעִיד מִן הַעְתְּמָה הַמֻּחְפִיָּה.